סאלער פענעלס זאפט איין אין זיך די זון שטראלן און זיי טוהן איבערדרייען די זון שטראלן פאר עלעקטריסיטי וואס מען קען נוצן צו אריינברענגען עלעקטריציטעט צו הייזער, צו שולעס און צו גרויסע פלעצער, דאס מיינט אז מען קען נוצן ווייניגער ענערגיע פון זאכן וואס טוען פארפעסטיגן די ליפט, צום ביישפיל גאז אדער קוילן, סאלער פענאלס זענען בעסער ווייל עס איז ביליגער און עס איז ריינער.